गर्नी को मौसम खटम होज, वर्सात को मौसम आओग, बर्सात बारिष को लग जासो कि बारिष आओग। तो हर व्यक्ति बारिष को इंतजार करेज कि कब बादल आओग। बर्सग, बर्सात होज, खेती बाड़ी वाड़ा लोग न कालिये बहुत अच्छो रहे।। क्योंकि बारिस को पाणी रहे, वो पेड़, पव्धा और खेती, बारिष को पाणी। खेती का लिये बहुत लाबदायक रहेज, और किशान का सबसे ज़्यादा बारिष को इंतजार रहेज। और हर व्यक्ति अगर बारिष होग, तो अच्छी होगा, फसल होगा, तो अनाश सस्तो रहेगा। उकासे जनता का, पभुली का, सब का, उको भाईदो होगा बारिष से, और जल भी प्राप्त होगा।